اول شيء بنصحه انه يتعلم مهارات جديده ,لان الانسان منا كل ما زادت مهاراته كل ما زاد انه استغناء الناس عنه ما يحتاج الناس طالما انك مهارات, ثاني شيء لازم يحسن سيره الذاتيه اللي يقدم بها على الوظائف طبعا, لازم يوسع شبكه علاقات المهنيه يتعرف على الناس يتعرف على اشخاص يكمل من شبكه علاقات قويه.